Aɂ źihiede, aminirokenźe añidianiya kásuoźe, źahie, añidianiya kásuoźe. . Ínoohe iimadianiya kás- kásuoe, miineyaxule, yaxule násulo, mañapase añaḃaifiaġaɭoyaxuleo. Éhio éhio muṗe ésulo, emeininii niburebo, amizim añaḃaifiaġaɭo éhio iindele. Yahie, yahie muṗe násulo. Omanainiġaɭo tonainge wala amooġo axualero naḃanana, amiñaɭeañaḃanifiaġaɭo tiareyahie kuxoro. Yaxoro tímoo, yaxoro násulo; ómamezinedoṗ moiniġaɭo yaxoroaindo añaḃaiya kásuoġo, añaḃaifiaġaɭo bukiaġeefiaeman kurie. Ebiene, ebiene muṗe síesulo. Rúmundaġulehemi oriŋo, ebiene ésulo, yasiḃo, yasiḃo túnasulo. Rúmundaoriŋoġulehe. Foźiṗanifiaġaɭo